Nina lo'o nin najuju nikau nguau yatexhi ndaja ye'é zanahoria yova'a kuña inixota nunguaxhi inan tiaxhi nunyaté ñakunoni va'a katajun nunxhi nu'u, to'o kala kalataña ñaini xoko nunc <hesitation> ku kuxhivi tuku.